Hon escoba jan kujan na nri muchisimo nanrí escoba chí, nati vinajan ken'na, mi iin kena kutio ne mina pero escobajan kuan nativiná veena kaskudir ná ndo'a, casa <hesitation> ñakuanani escobajan te ñu'u kaba ecoba jan ñiú ñiú nani xhí, jakavana xhin escobana ti'ó chinaxi vara teá nativina konanixhi uj. <hesitation>